हर मन के अपन अपन सोच होथे अपन अपन मन होथे। एही सब के कारण हमर मन मा कुछ न कुछ के कारण। पुरवा ग्रह जाम जाथे यही पुरवा ग्रह हमर निर्णय में बाधा डालथे। जानकारी कम होथे हमन के लगेल की हमन ला कुछ पता है। पर असल में हमन ला पूरा जानकारी नही होथे कहे। बर की हमेशा परिस्थिति बदलत रथे अउ। दो में से कोई एक ला चुने के होथे।